الطفل الصغير بهت، كيفاه ثما لعبه تتكلم وتجاوب كيما العباد، قالها أنتي من اللول كنت تحكي هاكا، قالتلو إيه، أنا كنت نسمع فيك بركا، لكن توا قررت أني باش نبدا نحكي معاك، لأنك صديق وفي ولأنك ديما تحكيلي في أسرارك، فقررت أني نكشف روحي ونقوللك أسراري الكل.